Fomban-drazan̈a bôkà Ostraly ndraiky zen̈y, manao Ostraliday irô amin'ny enimpolo tsôta amby amin'ny fanjavan'ny janoary. Marika zen̈y fiforonany pitraran'ny <hesitation> kôlôny britanika vônalohany zen̈y dia man̈anao fedartifisy àby irô, manao barbekio kàran'in̈y zen̈y. Dia man̈ano milbôrna koa irô. Milbôrna Kôa fefa andran'ny korsasevala zen̈y dia amin'izay irô man̈a kôa efa andran'ny novambra zen̈y irô man̈ano izy in̈y.